כ'האב שוין א באנטש מאל געמאכט ווי איך האב נישט געזעהן איינעם אז איך זאל נישט דארפן רעדן צו זיי, <hesitation> ספעציעל ווען ס'איז אזויווי מיינע טיטשערס אדער מענטשן וואס, אדער פרינציפלס פון סקול וואס איך הא- אדער אסאך מאל פלעין מענטשן ווען איך בין נישט אין די מוד צו רעדן צו מענטשן, <hesitation> האב איך מיך שוין געמאכט, אסאך מאל יא, כ'האב שוין געמאכט ווי איך זעה זיי נישט